Andrika ma anô mipetra aketo an, oi de azafady indrindra ara azafady indrindra a Ramose na a Madamo fa de tsy fantako aby any izy ty takeo fa de ra nipetraka si Zao. Elako tsigny ara fa tsy azoko onogna aby.